Antimbi he a hori ma a waati ma biñaŋ ma gím bo we, njaloo njali wo détini wili béede, <noise> fo uméti wi. Basgo hal ma yaa, gimegesin bàa ma, gimaa <noise> gi ginbúŋ ma a fbango ma. A fnɓigin bâan fo. Yenten nyaa ffili fndúba, wee tínga njaloo njali udéti mo wilin béedi we, fo fjif fiindi ma gaŧa a wi. Gilee goli gdiisi yo, bijaan yo ma bii ttúuri gintúmin angare a fŧambe. A waate a ɓuni ggítin bâa, bŧoog bee bi bângi yo yaa gimbaŋ, gileefa, <noise> yuusi ndi gileeni njuuma teeg we bajódi gba, baga to yari yuusi wembe. Fŧambe títa hala ma fteegni, han hala fee dduŧa fe baanleefi fndúba, ta wembe ndi bajaste baga tee. Binan fi ŧédi fndúbatus, waabo ndi ŧuunbondi teeg doroŋ, we bawasi maalu ma. Bari waabo ge gee tta ggí, mbolo a fim bâa foo fi mbiiŧa, njan mandina wo habo. Baaga haji tan ɓaale, bagan núma njiŋne, bari gyaaŧ gwili ge, gee tta ggí. Bari waabo hinoona tin túm be, angare a ŧambi we, so húri yaa wo gadu maalu. Basgo maalu wiindi maa tti boonji, gembe gmaa gtinga; Fo gleen béedi ge, a gi maag biñaŋ ma gíw, hadu gimaa gi biñaŋ ma ndooŋi. Ndi hinooni yaani umagti wi btaan, han mbo iyo unta agiti de bari